Dza a ɔma mehu dɛ adze a mehu eyɛ adze a ɔwɔ hɔ. Na ɔnnyɛ dɛ metse wiadze fofor bi mu nye dɛ dɛm ndzɛma ne nyinaa dabiara a ɔwɔ mo ho. Motum dze me nsa keka <noise> ma ɔwɔ dɛ ɔnye me kasa nye me kasa ntsi dza ɔwɔ dɛ mede yɛ mo ho mede yɛ mo ho, mokɔ beebiara a mihyia afofor nadze ntsi dɛm ndzɛma na mehu mutum yɛ no ne nyinara ma mehu dɛ ma mehu nyinara ɔwɔ hɔ.